Janubiy Afrika madaniyati juda rang-barang va ko'p qirrali, bu yerda o'n bitta rasmiy til va turli etnik guruhlar mavjud. San'at, musiqa va an'anaviy raqslar madaniyatda muhim o'rin tutadi.